leddi Denmark ni leddi un de wala tarihi sosai ngam de neɓai, ɓe neɓai ko ɓe maɓɓiti leddi mai ɓe hokki himɓe, ammani himɓe wuro mai ɓe ɗo valla ɗemle sosai, ɓe volla ya'reji ɗuɗɗi bo ɓe ɗo mari yamdu daban daban, kala kala daban daban, ammani di wala tarihi sasai leddi mai